क्रूज़ शिप बडा बड़ा फाणी में चाल बा हाला जहाज रेवे। <noise> जो समुद्री जहाज रेवे नि समुन्दर में चाल बा हाला उमें का रेवे को इस्तमाल कई हे के घुमवा कारने, करे से कुज जहान रेवे के आम तौर पे अलग-अलग बन्दरगाह रेवे। यात्रा कुरबा कारने धूमबा कारने काम आवे जीमे वे बैठ बा हाला घूमना हाला यात्री रेवे उणे समुद्र का तटा पे घुम सके जसा नरा मुनक हेलिकॉपटार में बेठ क घुमु‌वा जावे उनांग पाणी में चाले मनक समुह में या समुद्र के किनारे धूम सके।